Fomba fanampena lavaky aminy ñy rindry: -Mila mana teña meterisy na zoro. -Mila mana mariky mm pisily. -Mila mana koa teña droily. -Mila karakarà ñy toera hanampena any lavak'io, vita zay. -Mila mana fitaôva teña hañamboara ñazy. -Mila miaro tena koa, vita rezay, tampahy am'izay lavak'iñy aminy droil'iñy, vita ñy lavaky aminy ñy rindry'zay.